بصراحة نحب نقدم في الزمن مش نرجع بالتوالي معناها ، خاطر أن نمشي بالزمن عندي فضول كبير باش نعرف شنوا لي قاعد يصير في التكنولوجيا ، في المجتمعات ، شنيا الحاجات باش تكون حاجات مثيرة علخر ، أنك تزيد تتقدم في مجالات كما الطب كما البيئة كما التقنية نجم نمنعوا عباد نعملوا برشا حاجات مزيانة ، باش نشوف كفاش الدنيا ولات وكفاش الدنيا باش تولي وشنو هوا الحاجات الجديدة الي باش تولي ، التقدم في الزمن بصراحة